Kukashelea ndo pota ya maliklaini nisherehe ngogi, heleme ngea na nyama ya koka ibenika nyimongo kaoleta mlinga iyakoshe, kalebo aiyumi, kweilima haivuki akafa mzuu, nifuliefilie apereshi kwaeshiva lakini niwingie sehemu <hesitation> nkemwayi, kulee kwenye miba nikalale kwenyukaa nika- nika- nika mlinga koko wako kuchi kalelai, nikangalo pyee kwaeli mailipa dipomokea nkaeka mithili ya koleshekwa shiva, kanaa kole ni kuiyendele ingethanikiyo nkwashila doile aikyo kioingama ichembe, kwaeli maimunkela dumnyongi, nkaeka mpaka ndana kachimba.